Man yu lo nis nak man lë malna, tortugna, delfinna, <hesitation> kortatripna y ndal man win yuzë lo nis, yu lë man nak pat, yu gans yu, yu lo nis, yu be lë nak man lëꞌ maꞌlna lëꞌkga yu man geꞌw nak maꞌl, <noise> man lë mluꞌlna lëꞌkga man geꞌwga, yu ngwrex lëꞌkga man geꞌwga. <noise>